मुझे भावो जे धर्मो नहा के, बाने मानोर ठाकिबा पारे आर ठाकिबा नहारे हूँ, कारण मानोर खोर्वा किसमान हमेशा दाके। जेन धर्मो मानोर दाके जितु हिकाई, किसमान हितु फ़ोलो करे, आर किसमान ना करे, आर इसम की असे धर्मो प्रकाख करे। कोले धर्मो व धर्मो, धर्मो माने फ़ोलो बाने आपना अबिस्कार करेशे, जे ही बुले अपनी धर्मो फ़ोलो नहारे कोटी खोर्वा किसमान नहारे, कारण जितु आपने चेने धर्मो मानोर दाके आपना जन्मा डिशे। चेने के मानोर तर खुस्चाका करे थाका तो मुझे भावो धर्मो, कोटी मंदीर नजाए आपनी मानोर दाके थाका, मानोर दाके खुस्चाका करे, मानोर दाके फालके खुस्चाका करे। मानोर दाके बेबाहर खुनागे, कोटी केमार भावो जाए धर्मो, मंदीर, मजिर एबुन नथाके कोई मानोर दाके थाकेले एकुन आलागे, म मानोर दाके मुरमणवाद फ़गवन है। तरहान मानोर दाके अबिहने, अपनी इत्योवव पिठी बिभुन सबन वारे, आपनी पिठी बिभुन सबन वारे, अग़ा पुणिमाद फ़गवन खेरुते है, करिन खेरुतार बहिर आमार कौनू अंधखार, कोटी खेर।